स्त्री बोर्ड का उद्देश्य स्त्री को मतलब प्रेस होवे जो कपड़ा मतलब छितरा में सलवटा या सिकुड़न आ जावे तो ऊनी ये सही करबा में काम आवे। जिससे हम कपड़ा की सलवटा सही कर सका। ये आसानी से गर्म होकर कपड़ा की सलवटा सही करे जिससे कपड़े पर चमक आवे। हमें स्त्री बोर्ड को लाइट में लगाकर प्रेस करते हे।